ebnam di oghil mo ootirh ku iyaar pho edighi bo ku mi rakiilaany ghan bo ootirh adoghi ehaam di rabaghan raba ghan oye rabaghan ihnami epe ku edien di oid r'ahle ghan ki ehnam mo edighi ehnam di emoogh akpo enaam engo nyodi ikpo ku mem lo na aazuanaan ootiirh edum di na aghi dighi leeph bin areele idi odi ina ka/miin because idi edighi bo iyaar pho odi amoogh ikpo ku aaru ku aazuanaan ina a ghiigh ni yina ka ba ni ina epe ku edien di odi r'ahu ghan si mi ra kilaany ghan nyodi agey <hesitation> ehnam mo oghol bo mo ootiirh because enaan esighe engo ikpo ku engo ehaam mo epe pho ku me engo ehnam mo epe pho ku ebel amem mo odi ka poorh n'aghi laany ina mem di na adele r'aki nli kapoorh aghi laany ina ku mo ghiilaany ina ku ab ee abula idnon pho na amun bo mo maghul adua pho na pho ken ni bile atupnron agna eaghiil bin anyeene adua ka/meera anyeene mo na ra ki obe an ooturh pho ookiirh pho adugh ehnam di emoogh iikpo re ha ghan oye ipe bin ku edien di enaan engo nyodi moogh enon odo edien di enaan engo nyodi mo odi abaghan iyaar di edi <hesitation> reepozghu elo re/pooghu odi ra/ba